إيه ممكن السلام العالمي ممكن يتوفر فيه الإرادة والتعاون بين الدول، ولازم نركز على حوار حل التنازعات بطريقة سليمة وتوفير العدالة الاجتماعية بيكون في عدالة اجتماعية بيرتقي العالم كله, وميكونش في مشاكل بكا.